A ari biya awu bika wuri dor amma uner wi ce utsena ba ngho waya ngosi bemu ngho tsena fudze fudze ru bora yan mum to ngha ka kũ dor ngha ka fudzeka ka kũ dor ngha ka ziya to ngha daiyamen menwu bika yei adokamen kuma yei atsen korhi ki zei gu atsena domin titi yei idor ngla nu gbaiya men idaebu n wokutsa ba baiyi nakutse mis kama gee vgwee mum mi sai gura ngha, ngho bemu na gwa gbashi dideba ngha bemu na nghese bemu na gwa nghage i mi deba ngha ku debu ngho ira agbaiyabo ri yabo? Ngha ba go nghaba gora gee i ko ngha naka debungha mi gee to u deba gbaiyabo gbaiyabo ka saka korhuse korhuse nyung nuwɔɔ uvaa amenu nasha awu iri kusongh amenu na zeizerake ko kuma asi zeike ameni iyaye ngha awu tikison a wubu ri donghamen ko shibori donghamen, to mu gbaiyamen seibo debu ngho seisu deiwe yadda kpukpi amen iyaye ngha ka we boba mena bo si guke, ngho iya tsuwa gee a menebo siguke shike kasai tsere nimi ngho beiyi unerkuse domin ngho ba dzurɔɔ bi si seibi ki gu gura ngha Abani soiya amena ngho ko ku bani kena ngho guibon ko kuma ba kpo ramba kpo ubin a kena bin si nukpo ko kuma kpɛɛ awu gherha si bema ngha dze si ko kuma imar ni yabo ko kuma kabila bo gwongwong ngha gee amma ivanyh nghoozee deba ko nakutser ha ko dolle ngho som yadda kpukpi dgho ku we boba bu deiyi ko ce ngha basi guice to ngha ngha gbashe gu dubu tsengha ba gha gbashe har za dzura ri siseisa basi sei guge nghoi gor ngha gee ah ba mu de wa m ngho yedda kpukpi yadda a menu gbaiye bo ka we ba ba deiyam ngho yadda meni yabo kawe ba ba deiya ngho yadda meni ikũũbo kɛ̃waba ngho da ngho gu arnerha mum da ngho si dzuro ngho gee ngho kpɛɛgho arorha mu ki dza ngho tsũwã nu dzur to yiya bor nu nghoce shiya mum dzur kuwa beleteli ngho nya uwau mum gee mum dzura ngho wu ngho ku bema kuma mu deiya yadda amena ka awe ngho na gee ngho dzurɔɔ, to bor nu ngho ce ko nakutserhaku wokutsa ba na ba ngha bemu tsak nghawi Mi deba ngha gee ku ghwengho yadda kpukpi agbaiyabo awu iriku songh asaka atsu izɔɔmbo karharha use tsu zɔɔmbo kujiir ko amena ba tsosora ke ko menaba awu ku gheen ghween-domin akoi ikpu yɔɔ amena a tsosorak shibo ri donghmen yiye boki sei gu a nera to ngho ba kpo ba kpo iri ikpu yiya bi si seibi seikigu doka ko bin vang bo ni gu fuw ko wani vang bo gubi gu da dai sei ke gu to nan ngha tsu vang kise mɛn bisa ga gbaya men men debu na ha ko kumen debu gwee sisei bo menabo ba guke to men dori bema basi guke mesi ken mesi bimumen domin ba nerwi ka gorgee ngha si sei gee ngha si bema sisei ki gu gu doka konghamɔ bei sisei yiki gu amma iri kpu yi ha basigu gee ngha dzangha ngho whong tse ngha dzangha ngho feramen ngha dzangha ngho si gũiben mena ngho gu aner ngho ni ya to yadda ka saka we nu kpũmen nu kabilamen abɔɔ kuma bo a sei amma Imar mu bo gwong gwonghage yo duk nera ka dzur tser ngha beyi imar ai to idan mar basi imar bɔɔ bai gwhongwhom nghagee ko kuma sei ngha gbe kafun nu tsee ngho dora mar to basi korhu ngho gbe mar kiwu gwhongwhongha gee ka ma saura bɔ kabila bo idan ba gor ngho gee ngho korhu bin kpɛrɛ ngho si kerhungho bina to utse ngho si mara mar mɛ wumen na biya har nu tep men cerɛ bo ba gor ngho gee ngho korhu bin kpɛrɛ basi korhu ngho bina to imar nu tse ngho wu gwhongwhen ngha gee to nera ba dzur tser har nu mar shige tsakana bi gura ngha wu atsu nera vang kise nera gbavau visa dzur tser wuvaa so a korhu bukata men men rika yei tsuwa atesmen ruka yei itsuwa a yismen domin uba ku tsera zi sei bo deba yadda kpukpi a mena tseras kawe sei bo deba amena biya kawe sei bo. deba manu kabila biya kawe ngho nakutser ba ba ngho gwheengho a mena bo? Ngho gwheengho gee ngho si gwheengho bo deba binchika tabatar iri zei kerkee ba wubori dongmen kibo ka sisei tser. To kafin ngho dɔrhu chigaba gu gwerhabi har ba tsi yadda kpukpi bika funa dokambi to ame kike menki saki werukpo na nangha mum ki rherhere ko rimi nu tepmen bo saka rherhubo ri mihane nu zance dobu tser ko na zance funo tser ngho gwengho ko bo nghamo nu babo bo wubo nu uri mena kikebo wurake akwai abɔɔ ru babo mena bo tsatsarake bo si beiyibop dzur ana ya domin amena ba. tsotsorakesi seibo sei ki gũ ga doka akwai bɔ bowu aveu ba dzurɔɔ iri ikpiyiha tɔ be ba vange bo gorgee ai tsengho bo dzur ngha ni veu ai tsengho bo dzur ngha nu bin kpɛrɛ ai za nanghu bin nera a za korhu bin kpɛrɛ men si bem men iri biya ko abɔɔ ikpũ yi bɔɔ ba banghiko bɔɔ bo atsotsarabo tsotsarabo kama se ifuro to ngha mo bemi sisei gu nerwi ka muri fuw ba nera ka bemi sisei gu nerka wuri fu to iri biya mi dai bere nu bãbo ga irin menake kawe to koda gweengho za beyi tser bo kanbo domin se asi seibo ki yu gu doka A bɔɔ ru ba kpũbo bo awu gherhe si bemubo dze usi bo bemigha bin ku zei nasi bembo tõõ tser to ngho si tõõ tser ngho korhu guse nu kpo bingha ku zeya gha. sei ngho tõõ tser kafin ngho derhu goi bingha ku zeyi gha basi tõõ itser ngho sigha ubin ku. zei to iri biya vansi bɔɔwu aveu to ngho si shiru bin dolle ngo zu veu veu to abɔɔ bo wu ku ghween ghween o ngho korhu. bin kpɛrɛ a dzirh bo si kerke a karhu bin kpɛrɛ ngha si. korhungha. uwuwa a saka kungubi da susei ki gu bisi sesei ki zei gu dokabi korho tiki song na wuri idor si wubi idor seibi sesei ki gu tserha abemu tsaka-tsaka kuma bemu tsengha tsenga ba gorgee men korhu bin kpɛrɛ bo tsir dzing tsaka ba gorgee bo korhu bin kpɛrɛ bo tsir dzing to wuha ngha tsu si sei ki gu gurghe ki gu kiba ngha kuma ku dor ba sisei kaba amma tserha ba gora gee men korhu bin kpɛrɛ tsaka gee ngha kpee tsaka ba gor gee men korhu bin kpɛrɛ ngha gee ngha kpee to ko nghamo dze zi du kpungha ko nghamo dze zi di kpungha de be karhu tikison na dzin ya bi ko num a dzaa bi imara Agweembi si gubo rabi domin delili saboda bi tsiti si gũbi gu dokabi so na nangha bo deiwa yakamata men sisei ki gũ gu dokamen ku tser ba gora gee tsaka korhu bin kɛrɛ tsaka korhe ku tsaka ba gora gee tserha ne bo korhe domin nu sei kigũ gũ ni sei ki wuri or iwe. zo amma men cere men zi dobu tser sakisi debumen kabila rhayuwa bi bɛrɛ a mena wihukuson sisei urhu kusong a sesei yiki gũ si sesei yiki gũ men si ghween men ce dake bɔɔ ka nya izei tsaka cɛ ngha gee ngha bemu wɛrɛ dem bɔɔ ka nya tsɛrɛ zezeragha tun ba gee zamani ce bo ni zuka a tsei ka barha nergwo ku firha ce nya ngha dzuka tsei ngho nya bãrhã nergwo ku furhã ce nya ngha dzuka tsei ngho nya bãrhã ce ngho gee bemu wan ba bemu ker